الوظيفة اللي مش تكون لي سيئة، واللي ما نحبهاش اللي هي وظيفة السكرتارية، والا <hesitation> كيف ما نقولو بالعامية نقولو سكرتيرة، ولا كاتبة، ما نحسش روحي في الوظيفة هاذيك <hesitation> نحسها <hesitation> وظيفة تقلل لي من شأني، قد تقلل لي من أهميتي، ما تعطينيش حقي لأنو أنا درست برشا، وعديت مراحل من حياتي أدرس، أكثر وظيفة نكرهها هي السكرتارية.